Kwanse ku an yi mushere mop la an a mushere kat me arr leng an pe tɨ mop tɨ aki ɗi kɨtekel kɨ me yil ku ɗeng ku na ki muw ɓe an pe ɗom tɨ ki di'a america. An kɨ ɗom tɨ ta na yil ɗee ni, tɨ a na ɓii ku ngurum ni mop ɗi cin ku yil mu mop so kɨkyen pwet ɗi mu kyel shum mu nguku firr mɨ ngu petong mɨ yil ɗeni ɗi mu kyel shum <hesitation> baiden ɗi mu kyel shum <hesitation> obama shum truimp kwan kɨ ɗom ya ta ki pe kume ɓii ku an kɨ ɗom tɨ ta cin kɨ yil ɗeni kume a tangran an kɨ ɗom tɨ ta tangran pe takan kɨ yil ɗe ni kuma tangran ku an kɨ cin ba ta cin a tangan buu muw an kɨ ɗom a cin tangran nya ɗikɨn poo mɨ naan kuma an kɨ ɗom kat a kat maan kɨ yil ɗe ni Ɓe a wa kat me fur ku ta wa nji ɗi tul ta ta nji a ɓam mɨ yil maan mop ɗi, tɨ a pe man ku kwan a kat ɗe ni ɗii yi njep mop ɗi, yakal ku njep ku mop kudi pe laa mop, ku njep ku mop ni mat nimat. Ku kun ni ɗi kwan kat mop pe ku taa wakar di'a pe ku taa ki an pe ɗom ta ki yi isar'ila a ɗom isar'ila ɗe ni pwet pe di'a an di'a ngu bishara ɗaa tang ɓi ku ɗi mwan kɨ yil ɗe ni ɗaa tang ɗikɨn litafi poo mɨ naan, ɗaa tang ɓii ku naan cin, ku pa jeso cin, ku pe ku man ɗi an yi kɨ ɗom kat dang a wul kɨpeɗe ni a na pak ɓii ku a tang ɗii ɗikɨn poo mɨ naan ɗe ni ku yit na kat a na ku yit na ɓe zeen ma'an pe met ku na pe yi naan cini ɗe. An kɨ ɗom kat a ta ki kɨ yil naat ba an pe kat a maan kyek muw ba a tang a ran kyek muw an ɗom tɨ a a kat sakal kat a ka sakal a nji a ɓam yil ma'an anji a le amm kɨ yil ma'an. Ale makaranta kɨ yil ma'an ale luyen kɨ yil ma'an ale vur ɓii ɗe nji ku ɓam yi ngurum mɨ yil ma'an yi mushere ale ka kwan ku an ngu hok se, yi hok moto ɗi ki muw machine ɗii ki muw too kat ɗang mop naan leng arr sakal an ɓe a leng arr yakal yi moroon nji sa mushere saki hok yakal hok tɨ sa kat ɗi ku quanpan har sa dukum ɓak lafiya a ɓi ku an kɨ ɗom kat ɗang a kat arr ku an pe met taa ki kɨ yil naat ɓe an pe ta cin ni a ɓi ɗe ni mop. Kuma an pe ɗom tɨ a wa nji ɗii kɨ yil ma'an tɨ a kam mop ɗi ku iri ɓi ku yitna ta na pe kɨ yil ɗe ni, don kadang ka ku kwan se ku ba na kyam a ki kɨ me yil ku jong jong muw ɓe a kat maan mashi ba an pe kat maan muw ret kat naan leng arr an taa ki ɗi takan kɨ yil naat ɓaa an pe kat maan ɗes. Kuma an pee ta leng a ta wang yil mɨ mushere ɗe di'a mebi ku ngurum mop kɨ yil kɨ yil